في الكويت عندنا عدة عطلات وطنية، مثل اليوم الوطني ويوم التحرير، وأيضاً <hesitation> عطلة عيد الفطر وعيد الأضحى. ووايد مناسبات غيرها.